ʻO ka hakoko kekahi mea pāʻani paʻakiki loa ma muli o ka ikaika, ka wikiwiki a me ke akamai no kēia ʻano pāʻani. ʻO ka ʻauʻau kai kekahi mea pāʻani i ʻole e ikaika loa ai.